<noise> Karazagna satroko <hesitation> misy kaskety, misy satroko gebarafy. Aminay agny zay satroko gebarafy ny satropenja. Avakeo, misy bonety, misy satroko jokojoko aby, misy satrok'antidahy lay maranki-dohany igny aminay agny.